Tany mafana izen̈y ten̈a tiako pitrahan̈a ary efa izy edy aminay aty zô io za izen̈y tsy taman̈a amy tan̈y man̈itsy. Fôtony izen̈y za ko mipetraka amy tan̈y mafana izen̈y hitako mety mety aminy ainakà izen̈y izy io. Avy eo tsy azoazon'ny sery matetiky izen̈y za ia karà zey.